Keeriwǝ ne ri nǝ tɨɨlɨ wɨ faa panɨ wɨ kaamɨ vueyǝ. kǝ wǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ ca keriwɨsa pɨ lóo pwo vueyǝ wǝ? Vueyǝ wɔɔ, pɨ lǝ́ǝ fi gberirǝ mɨ maŋkelirǝ pɨŋ fɨ pɨŋ sɔ vueyǝ. Pɨ lǝ́ǝ fɨ zurǝ pɨŋ fɨ pɨŋ sɔ vueyǝ. Pɨ lo kora kʊla zurǝ mɨ gberirǝ pɨ sɔ vueyǝ. pɨ lǝ́ǝ fɨ pɔrɔpwɛyǝ mɨ gberirǝ amaa pɔrɔpwɛ mɨ maŋkelirǝ pɨŋ kʊla pɨŋ sɔ vueyǝ. yɨ otuyɨ sa nǝ kǝ wɔɔ yɨ rirɨ atɛɛtɛtuyǝ pɨ láa kpɛŋ. Gbeɖǝ pɨ lée sierɨ rɨ ofonuŋ e le ce koŋwǝ o lo ko ǝ kǝ sǝrɨ ekpericiiyǝ aparɨ mɨ otooyǝ ǝ pǝ tɨnɨ e feŋ reyɩ ǝlǝ pǝ tɨnɨ wɔɔ, ǝ lǝ́ǝ sǝǝrɨyɩ kpoto kpoto kpoto kpoto kpoto kpoto. E lée sie ekperifuŋyǝ ǝ fǝŋ fɨ kpericiiwǝ wɔɔ kǝ ǝ lǝ sǝwɨ kuruwe amaa kukuruwe wɨ ka tɔrɨ kɨtǝǝwǝ wɔɔ kǝ e le tie yɨ lǝ ǝsǝǝrɨkǝ wɔɔ, ǝ fǝŋ fɨ we wɨri rɨ pɔɔlʊ la fɛɛ wɨ wǝ pɨ lǝ fɨ pɨŋ kpi rɨ kɨtǝǝwǝ nyiŋwe wɔɔ wɨ oturu wɨlo ru tɩ oturu ala ca elesi oturu tɩ ǝtɨnɨ kɨ wɨ nyafɛ wɨ wɩ kalaŋ wɨ feŋ wi oturu la naanɨ wɨle yee ekpericiiyǝ yɨ ya oturu gbeɖǝ we láa sʊ. Vaŋ sʊ, lo kuru le fi sɩsɩɛrɩ wɔɔ oturu nyaka nyée nyiŋ gbeɖǝ. Maŋkelirǝ ɖe ka wǝǝ pɨ lóo nuru rɨ lo okuruyǝ oturu nya nyalɨyɩ nyǝ ǝsǝrɨ oturu nya tɛlɩ nyǝ fɨ nǝ ko nyǝ fɨ nɨ kesie ra tɛɛkǝ. kǝ nye nyi ofuŋ yǝ ye wǝǝ oturu nyǝ fɨ amaŋkelikuruyɨwe nya nyalɨ amaa amaŋkelikpɛŋye nya nyalɨ wɔɔ, nya nyǝ fɨ nyɨŋ kpi ro ofuŋyɨwe. pɨ lée kpi yɩ oturu pɨ lǝ kpǝlǝŋ fɛwe nya nyaa wɨ la rɛrɨ ahaŋ we wɨri kǝwaakǝ la fɛɛ oturu wɨ la kpɛ rɨ kɨtǝǝwǝ oturu wɨ lée wi okuruŋkui kɨ wɨ nyafɛ wɨ ru etemuyǝ Mɨŋ zurɨ wɔɔ, zurǝ kǝ pɨ láa kpɛŋɖɨ wɔɔ, ǝpɨlɨyǝ wǝ pɨ láa ca. vǝnɨŋ pɨla ca ǝpɨlɨyǝ wɔɔ, osukpɛŋyɨwe ǝ lǝ tɨnɨ wɔɔ oturu ǝ lǝ fɨ yɩ a pa tɛ rɨ ǝpɨlɨyɨwe ǝ lǝ pɨŋ yɨ a la ca naŋɖǝ e le si opoturu yee wi vǝnɨŋ ye wi okoliyǝ wɔɔ, a láa tɔ osuciiyǝ ka lɔ okoliye emili oturu ye ke sii ro oŋuŋkǝ rɨŋ nya fɛ zʊ sɩsɩɛrɩ pɔrɔpwɛyǝ wɔɔ pɔrɔpwɛkuruyǝ wǝ pɨ lóo nuru. oturu nɨ nyǝ́ǝ fɨ nya ka tɔ rɨ koŋwǝ pɔrɔpwɛ foŋ poŋ le wi wɔɔ, láa naanɨ faŋ naanɨ le yee bɔrɔpwɛ kuŋɖǝ ya wɔɔ o po turu la tɛ pɔrɔpwɛyǝ pɔrɔpwɛ kǝ náa tɛ wɔɔ le tie rɨ zɔrǝ. zɔrɨwe o po turu wɨ ya wɨ lóo ru apɔrɔpwɛ piipǝ mɨ wɨ laŋkpǝ mɨ wɨ laŋkpǝmɨ wɨ laŋkpǝ foŋ ɖu apɔrɔpwɛpilaŋkpɨwe wɨ la lɛ wɔɔ oturu ya lóo kuru tɩ tɩ tɩ tɩ o po turu lo kuru la lɛ nyɨŋkǝ sǝ ŋwɨ amaa nyo ko co pɔrɔpwɛyɨwe nyɨŋ fɨ ŋwɨ nɨ fɨ nɨ pǝ nyarʊwǝ. Oturu nye nyiŋ gbeɖǝ nya kʊla nyǝ fɨ nyǝ́ǝ pǝ amaa nɨ nyéenyiŋ maŋkelirǝ kɨ nɨ nyiŋ gbeɖǝ kɨ nɨ fɨ nɨ pǝ nyarʊ amaa mɨŋ zurǝ wɔɔ, nyekenyiŋ zurǝ nyǝ fɨ nyǝ́ǝ pǝ nyarʊwǝ. Nɨ feŋbe fi wɔɔ pɨ lée tie mɨŋ zurǝ wɔɔ pɨ lée tie rɨ kɨ pɨ nyalɨ rɨ kɨ pɨ fɨ pɨ toŋ, kɨ bie, enue pɨ láa sɔ Asɔkɨwe wɔɔ, wuukpǝ wɨ láa kpɛ, ewiriyǝ yɨ láa kpɛɛ oturu pɨ lǝ fɨ pɨla sɔ vueyǝ, kǝ nya sʊrʊrɨ oturu nya nyáa pɔrʊ kǝ yɨ kuna wɔɔ oturu nya nyáa pɔrʊ nyɨŋ kpi nɨŋ tu nɨ foŋ tu nyalɛ wɔɔ uturu nyanya sɔ nyanya sɔ oturu vueye le yee vueyǝ mɨŋ gbeɖǝ wɔɔ kǝ nya wʊrʊrɨ ɖe wǝǝ kɨ nɨ tie maŋkelǝ amaa kɨnɨ wʊrʊ pɔrɔpwɛ nɨ kʊla kɨ nɨ fɨ nɨ toŋ ǝvǝnɨŋ le pie wɔɔ, nya sʊrʊ kǝ yɨŋ kpɛ nya sɔ wǝǝ asɔkɨwe mɨŋkǝ pɨla sɔ zurǝ, miɨŋkǝ pɨ láa sɔ gbeɖǝ, mɨŋkǝ pɨ láa sɔ mankelǝ tuwǝ ceŋceŋ wukpǝ ko wǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ sɔ yɩ Pɨ láa sɔ kɨŋ ke pie. vǝnɨŋ le pie wɔɔ nya pɔrʊ wu yi wu ta oo nyǝ́ǝ yɨ la kɩɩkɩ nɨ kʊla mɨŋ nya sɔ gbeɖǝ kpoo maŋkelǝ kpoo wɔɔ, kǝ nya wɔɔ nya lɛ wɔɔ nyée cǝ fɨyɩ le kpeŋkpeŋ nɨ kʊla kǝ nɨ mɨ sɔ koturu wɨla sɩɛrɩ wɨle yee tuwǝ ceŋceŋ ǝlɨŋ tɨ eciwu ŋ gbeɖǝ ǝǝ ǝŋ te ciwu ŋ maŋkelǝ ǝǝ ǝ lǝŋ te ciwɨ ŋ pɔrɔpwɛ, ǝ lǝŋ te ciwɨ ŋ gbeɖǝ amaa pɔrɔpwɛ amaa maŋgelǝwɨ lo kpɨlo otu wɨ le yee keriwǝ ceŋceŋ vǝnɨŋ nya nya kʊla wǝ nya nyée kpi mɛŋ. kɨ wɨkoro nya nyɩŋ la yɔlaka wɨlo poŋ nɨ ri koturu lɨŋ kǝ nɨŋ ka ha nɨ rɨ lɛrǝ lǝ mǝrǝ amaa nɨŋ ka kpara nɨ rɨ lɛrǝ lǝ mǝrǝ wɔɔ kǝ na yɔ na ka nyeri wɔɔ, nyáa pɔrʊ ŋwɨ oturu etiepǝ pɨ lée fi vueyɨwe, pɨlǝ fɨ voorǝ haŋ takpamɛtǝ voorɨsa amaa lǝ̌ gbǝǝvoorɨsa oo oturu pɨla fʊ. vue pɨŋ cato pɨŋ fɨ pɨ kpi pɨŋ fi ŋwɨ sɩsɩɛrɩ pɨ toolu ŋwɨ oturu pɨlǝ fɨ pɨ le kpi rɨ yawa oturu wɨ le yee vue kʊrǝ, hɨŋ pɨle fi ŋwɨ oturu lóo poŋ ayɩrɩ la cakpɛ ayɩrɩ. Oturu pɨlǝ fɨ pɨ lǝ pǝ tɨnɨ pɨŋ fɨ oyupǝ pɨ kʊla, pɨ lɨŋ roonu ŋwɨŋwɨ sɔŋ, pɨla kʊla oyupǝ mɨŋ ala wʊ gakɨrɛ wɔɔ oturu pɨle kpi lǝ oyupǝ oturu e leh ri vueyǝ.